<hesitation> Karazagna paoma: misy paoma vary masaka de misy a paoma golden. De paoma vary masaka igny a, igny matetika ataon'olona aminà sisisisinà gâteau satria igny le karaha miparasaparasaka zaigny izy rehefa hohanina, fa le paoma golden matetika ataon'olona aminà salade de fruits na tonga de hohanina am'zao.